Iaho zany da mosaregny da mbola ampizakainareo e raha ambone pizza avao koa, andao sa sy magnino, misy hoe a ino moa izy ty, misy hoe a saosy tomatesy, sy mainsy misy an'igny da misy olive, tsindraiky misy courgette, misy fromage, misy ino koa sa hoa, misy zava-mainso, misy sy tadidiko agny sanaky aby gn'agnarany, da misy hena.